Zapon, zapon a loo nɛɛ, ho mimu ɲuu ŋusin, abuna ba yubara lo bu a ile. Donke biowe sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ bun a ho sunami ra, ho a ho woro, woro. a bira lo ho yura hoo bɛ a benɛ a boni ba se. Tuma bɛɛ to wuro we bue ba se.